أحب ألعب لعبة ببجي، <hesitation> لوحدي ما في أحد معك في البيت، تلعب ببجي بتلاقي في ناس غريبة دخلت معك يعني أو أخوياك دخلوا معك على حسب، إذا كنت متفاهم إنت وأخيكوا وتلعبوا بتلاقي أخوياك دخلوا معك، هذا إذا كنت لوحدك في البيت يعني بتقعد تلعب ببجي ما في ألعاب ثانية يعني، على ما أظن إنها راحت تحسسك بضياع وقتك بسرعة مرة ضيع وقت بطريقة عجيبة جدًا.